L’ukuleli mi fa pinsari a li chitarri chi sonanu a li Hawaii quannu arrivanu li viaggiaturi. L’haiu vistu nta la televisioni pirchì nun ci haiu statu mai a li Hawaii. L’ukuleli fa un sonu ‘anticchia diversu di li chitarri e mi fa pinsari a l’alligria e a la spinziratizza, comu tutti chiddi chi sunnu ‘n vacanza e nun vonnu pinsari a nenti.